زما د خوښې وړ دنده به داسې وي چې خلکو سره مرسته وکړم، زده کړه وړکی وي، او هره ورځ نوې تجربه ولرم. داسې کار چې په عغه کی مثبت بدلون راوستلی شم – لکه ښوونه، لارښوونه، یا د ټولنې خدمت. داسې دنده چې زه په عغه کی وده وکړم او نور هم وهڅوم.